Koawa kal, kowuwa kal gonun geyiwa. Burgonun da a asunun larun gonun. Ši kammadi ndu, eyi halngu? Ši ñene nduye? Ši eyi martangu? Yam taku degeyiro kurowo? Yam taku degeyiro daan? Awo gedegede adi kadaa ngaso korum larun, hayiganun rimiya do kamma gonun. Ma adi geyiro, kam rimina daa ma koawa kal, kowuwa kal lariminan da gotturo walcin ba, eyi gullima da kam nonumbuyi a gedege kadaa tiyin te. Kam nonimina daye kintun rimin geyiwa da kammayi a tiyin tenaya nonum ba, a tiyi tenaye nonum ba, ši ndu? Halnga degeyi? Yam taku nglara kuro? Yam taku nglan namciniye, ši adi goniya woya degeyiro taku dayen. Awo wote, dinan daana gedegede kadaa ngaso, kamman burgowuro laru n, hayiganu n, kamma hardinima adin do gonun. Kuna hardinumbu ye larumbu ye ma kam usu gocin njina kowuwa kal, ni koyiwa kal. Rimina daaro gonima a kadaa mašakil waa isin. <noise> Wote niyi kowuwa kal, koawa kal fukcuwo laa ko, gotiyen geyiwa daa, kamma taku ngillaro lartiyon kam adiyi aa tiyingan tana marta yam martayinnaso, hal yam taku dayinnaso. Wote ninrešidunguso, yamnguso awo adi ngaaso coronga larima hardutuya woten adi foktiya daa ngilaro mana teni ye miškila ba- ye. Woyiya yammi ceraso, yamma adi ngila toku sorowo, yamma adiya geyi ba na. Wote niyi nonumburo burkowu da rimina daaro kamma adi hardininamu, eyinguso nonumburo gonima wa fuwun mana isin, mana isa fittina kadaa diye. Wote awo adi daan dinangede, <noise> kadaa gedegede wakayina diye. Wote nduyi wayi kal kam <noise> koawa kal, kowuwa kal. Ma kamngu larcunu, hayigayi kamma aa tiyin tenaso, aa gedegede kadaa ngaso larcu hayigaya adin ndo goyi. Yam kuna ayalco yam cedenan daa goyena kuna dinan aa tirintena daa, fadan ye namcen baa, yam laa saaro ye fokto doyin ba kin, kintawuro yam laan namcen baa, yam laa ma <hesitation> fokte leye kowu laan tartenaso dowuyi. Wote awo adi ngaaso niyi wanimia kamma daa rimia ni ngillaro larena hayigane kamma daa, ši di kam ndegeyi, <noise> eyi tiyin ngla kida, eyinga nglaniyi. Wote kam laa aa laa ngla tena do, niyi laanga hardicini wayi kammaro niyi fuwuro gonun kudum niyi a ekeyi ekeyi ekeyiya wuyi raki, ekeyi ekeyiya ni kuna tambu ekeyi ekyiya dimiya awo adi <noise> foktiye nglaro fuwuro dinandea dayi. Wote kam noyiniro leyi, kam cirina da ekeyiro goyeya. <noise> Kuna gullu njedikina da geyi yam laayi kam la cerea da. Kowuwa kal, woa laa kuna doyinayi kowuwa kal aa tena cera kowu adi daa goñen, kowu gede goñen ba ñan. Yowu laa wayi kam aa gursu tana geyi, aa ndokon tena geyi, luman tena geyi cereaso eyingu gedeso šišeni- ye baa, larceni ye baa. Kam adin mada kam gede gonin baa nju, adi geyiro kamma goyen, goyeya da wote wa adin mana issin awo adi ni, dinan wakayina daa kadaa kuro. Wote kam ni aa tana laaro gonima adiyi aa niro fadencirinna tulloso baa, ni kamma larun sifanga ndegeyi, yamngu baa ndegeyi, šendeya ndegeyiro yam taku fokto kosorowo, ndegeyiro nimrašidinca, yam taku ndegeyiro dowuyin. Wote awo adi gedegedea ngaaso niyi larima adin do, kammaro niyi njirakina gonimin do, ma kam niyi kulu summiyero gottiyi adiyi fada geyin baa. Kuna kam kowuwa kal, koawa kal ca burgowu nottiyendoro gottiyen bo, niyi burgowu daa <hesitation> kamma larrena wolla šišinena adin do gone, adi niyiro kuna lenum ekeyiro gonima aa tirin tena daa dinan awo kadaa diye. Kammi kuna gulincini daaro aa niyi mašinimiro wakayirina ye nonumbu, aa njirnum laaro wakayina ye nonum, kingenum laaro wakayina ye nonum. Wote aa tullon niyi riminaso, kammi gulcinaso geyiwa daa numayi larum diminwa nglawo. Wote, <noise> wote gullu jedikina daa geyi awo, awo kintayi kam royin baa, ille seyi hal kamma tiyingan awo tana daayi nimrašuduwu n, nin daracatungu n kam daaro martatungu n awo gedegede kadaa kammi tea do, foktiyo <hesitation> klan daa adin foktiyo do, tofoktiyo fadanda geyenoyi. Kam gotuyi aa kiskeni ma ekeyiro gottu di ngilaniyi. Kuna gullu njedikina daa geyi kam daa burgowunun gonun geyiwa daa laarun kumngaso, aa šiyi klan tana daa <hesitation> cirayinaso, cirayiniso larun, niyi aa raminaso, rambaso kamma daaro gullun, ši- ye mana coronga curo, hayigayi ni- ye kangaa laarun hayiganima adin kuna gullu njedikina geyiro tofoktiyo adin do gottiyon. Wote adiyi, burgowu daa manan dowoye <hesitation> larumbuye kanga, kanumma larciniye wo adi geyiro gottiya walcin baa. Wote eyiyi kamiyaye larun <hesitation> hardituso, klanummuro ngingayisa awo adi ngaso rumu do, gonun geyiwa daa ngla. Kuna kam towo gonun geyiwa daa kam laa kuna masalan dinan aa kuna daana daa kam laa kida kideyinna kuna kam koa kida kidayinna do, na laaro yim laa safurcinnaye diye yim la nangu kidayan da akharcu kidanga daa wolla kuruwuro leyinnaye, yum la kafuro issinna sa nowudan issinnaye diye. Wote adi ngaso kammayaro gullum yumu fancu diya daa woyiya mana katendaaro issin baa, kuru kam tedi kowuwa kal, kowuwaso kuna aa dinan tirinna, yam la krance krayennaye dowuyi, yam laa daa kasunce jedin, yum laa safurcea leye yolowu dili geden cowodinnaye dowuyi, yam laa nguro daa kintu kintu guro gede dowulaá coron leyo kuna aa tirinna geyi, yolowu cowodu caladinnaso ye dowuyi. Wote awo adi ngaaso kammi jidin tana niyi korun laarun hayiganun numa dayi. Hayiganu n hardinumburo kamma taku ekeyiro gottiya woyiya kammayi cunu woyiya wu safurin, lenu ani ekeyia kudin, yoloni minde kudu ladinna kudiyin nju gulja. Wote niyi awo adi rakinimia wote na adin mana kedo katendaaro koworkotta issin. Woteye aa di wolla kotula. Nduwusowa kal kuna aa klanummuro kottu kammuro ye kottu, niyi laarum kamma daa burgowu taku tofoktiyo, harditiyo awonda ngaaso corondaa lartiya dina kunayan aa do, laarun foktiyo tofoktiyo ndoro gottiya fayideyin baa eyiso tofoktiyon duyona geyiwa awonda kla fuwuro cu leyinnuwa kla ngowuro cu zabtu miškilaso, manaso, malaso adi ngaaso tamba. Wote kamnum wayi awo ngla jidin geyiwa daa, niyi dero dangun geyiwa daa ngla ni, kam laa kuna masalan do, krangu krayin, kra keyende musulummawa kal, kra keyende nasarawa kal, kammayi krayin tena geyiwa kla daalngun danawa ni kuna wuro kotulangu, kammayi angu ngla jidinna dawunimia adi niro ye nglani, kamma daaro ye nglani. Kammayi laarum aa ngla jidin geyiwa niyi wala dangumbu. Dunena ngla judu, numa dayi flakirneye, aa ngla kuna kraso geyiwa afer gedegede kadaa aa ngla daa te, kamma dunum kra krayina geyiwa daa nondiya taaro nima, kammayi waa leyi doktorro walcawa kal, wa leyi kuna hakumala kam kuraro walcawa kal, kuna leyi krayi aa kada te gedegede. Kammi ngillaro krayina geyiwa daa ministirro waltu ye diye, debitero waltu ye diye. Wote awo gedegede doktortuso, adi ngaaso walima awo muhim, ngurondoro ye muhim, nondi fadandoro ye <hesitation> muhim. Awo adi jowuro ngla, awo adi geyi kammi tenaso geyiwa ni kore larena, ca burgowu tena geyiwa kraninso, kideninso cu gulja niyi wala dangumbu. Wote dangima daa wolla kammaro ye <noise> asar, numa daaro ye asar, kamma jenum ngillaro aa ngla jidin tena dunum cidia numa daaro nima, woyiya nondiya yalndo yambuyona geyiwa ye aa laa niyi baa geyiwa ye šimayi yalnguro jidi. Ako numa damu ši baa geyiwa ye ni aa num tamina yalnummuro dimin, nondiya fraturiyo wote awo ngla kammi jidin geyiwa daa. Danumbawa nglawo. <hesitation> Wote gullina geyi burgowu daa eyiso coronga laaruwu, laarona furunga ngillaro laarona aa kammi jidinnaso, kamma ši nduso, kam <hesitation> yam martayinna la, kamndaa martayimbaso, kam niyi ma riminna nuwa aa tiyin tena niyi asunum baa. Wote eyiyi kammiya numayi larimia wolla karnganun kamma daaro karnganun hayiganima do. Kuna kam laa niyi summin riminna, kam adi kuna rikinna geyiwa kam adi, kam difina, kam adi kuna rikinna geyiwa, kam adi kam difina, kam adi kuna rikinna geyiwa, kam adi nglana ma kintun gullunna adiyi ni. Niyi ngillaro fuwuro arena kamma daaro aa laa niyi wolla nonumbu diya daa kore, kore laare, ši- ye ni- ye aa niyi tamina ši noyina gullum yimin <noise> adi geyiro foktiya daa dinanda fuwuro leyi.